شوف هذي لكابة الكابة هذي لازمك تشوف تطبق قشيك مليح طبقو الطبيقة الزاينة. زينة صح مليح، من بعد تبدا تستف فيه بالواحد لواحد لواحد لواحد تشوف مذا بيك بصح ما ديرهاش كابة ثقيلة ياسر، لأنك كون دير تقيلة ياسر راها من بعد ما تقدرش تهزها، ديرها تعود ثقيلة حسابات هيا شوف ماذا بك فوق الثمنطاش تسعطاش لكيلو ما تفوتلهاش ابدا.